Fòfoo taìŋ lɛɛ̀ e ɗuunyaȧŋ, aŋ nyinìaŋ nyàŋ taìŋ nɛɛ̀, e gɔ̀ɔ̀yɛ gbiŋ fè nyiŋ, aŋ jɔ̀à wi nyàŋ naŋ nyìngè maŋ nùŋ aŋ kuwȧ è è è è è wèè nyuùŋ wèè nyuùŋ wèè nyuùŋ wèè nyuùŋ gɔu, wo bȧuŋ zȧ wò naŋ nyìmè e ɗèwè nyuùŋ kȧìŋ gbòȧ kɔɔ mààŋ ɗeweɛ̀ sèè pɛɛ mùŋ gouŋ kòmàŋ, wò naŋ nyìmè ɗèwè kùwaum, ɗɔɔ bȧ wò bie maŋ màì woum kiɛ̀ŋ, ɔ̀ɔ̀ ɗɔɔ bȧ wo nyùnàŋ nɛ̀ŋje woum kiɛ̀ŋ, ɔ̀ɔ̀ wo ɓèmè maŋ dèè wo miŋ dènȧŋ woum hiȧŋ wȧȧŋ ɛɛŋ, wɔŋ ɓuù wɛɛ̀nyɔŋ muȧŋ nȧŋ kanaŋ, yɛ̀mɛ̀ɔ, mùŋ donȧaŋ yɛ̀mɛ̀ manɛ̀ŋ, ɗɔɔ maaŋ yɛmɛ̀ maaŋ yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ maaŋ yɛ̀mɛ̀ maŋ dèè ke jii mɔɛ̀ŋ ke fà.